إذا كنت أستاذة و لا التلاميذ نتاوعي بداو يديرو فوضى، ما نتبهوليش، أولا نطلب منهم يسكتو، و يسمعولي. إذا شفتهم بلي طلبت منهم و قلت صمت رجاءً و شفتهم كملو الهدرة و ما سمعوليش، أكيد نتخذ الاجراءات لخرى. كاين اجراءات تاع الانضباط. إما نقّص ليهم من النقطة و لا نبعثهم لمكتب المدير بسبب الفوضى لي كانو يـ دايرينها في القسم.